Micheho niifurie icheha aghire rede, aghire mpira wa kikapu, nifurie iruka kamba, na kombolela. Nifurie angu uka chetha kole kwa kole ni rede kwamanyana na vantu tufautitofauti, kana kwamanya tabia ka vantu tufautitofauti, kwa vika mwing'indo kicha, kole mwachetha haghire muga yani kwa- kwamanya vindo tofautitofauti kole haghile mchehou hata kama kughire umwi vanu vengi bhakwachetha naho haghire mchethou, tochichetha kui haghire u tuchichetha kui.